Sekolah sekolah di kawasan saya sepertinya kurang mendapatkan perhatian. Salah satu SD yang dulu dibangun telah dirobohkan kerana tidak memiliki murid.

Saya tidak faham apa yang dimaksudkan memulakan. Mungkin saya kurang literasi.